Textbook kam kuugal mum kannjum woni, jannde ngam neɗɗo dursa-nga, jannga-nga, faama ilmu ɗum anndaa, koo ɓeyda faamugo dow ko anndi naane.